Xuajen ríge̱ najma̱a̱ duun rí <noise> nu̱tháán xo̱ꞌ duun rúxo̱, <noise> jamí ríga i̱mba̱ duun rí mbiꞌyuu, duun xndú, i̱mba̱ duun rí nutháán xa̱bo̱ duun ngríngo̱, ikhaa rí duun ngríngo̱ phú miñúꞌ, i̱mba̱ esteeꞌ, <hesitation> duun <hesitation> esteeꞌ, rí najmaa mangaa rí para ma̱ge̱ꞌdoo yaꞌduun, thana ganitsu, klábo̱, pimiénta̱, mágá, áxo̱. Rúꞌkhue̱n ñajuun rí <hesitation> na̱geꞌdoo mbá komída̱, xuajen ríge̱ꞌ, xúꞌkhue̱n máꞌ nandoo ma̱geꞌdoo ne̱ mangaa, iná xndúdii, iná gíñáꞌ. Rúꞌkhue̱n na̱ge̱ꞌdoo mbámbá komída̱. Iꞌwá xúge̱ꞌ na̱ge̱ꞌdoo i̱mba̱ iná ndaa, nutháán xa̱bo̱, oréga̱no̱, na̱ge̱ꞌdoo máꞌ mangaa, kajngó ma̱ꞌne ndaskui̱i̱ꞌ mbá komída̱, idú siémpre̱ mangaa ma̱ge̱ꞌdoo.